<noise> man sdzaꞌlda ldoꞌná nak mzin por xkuꞌn ñaꞌ man y luego c̲h̲ap man xkodz man, noꞌl man y luego <hesitation> simplemente sdzaꞌlda ldoꞌná man. <hesitation>